Koa aminakà zen̈y araiky zen̈y, ataoko tsy ara-dalàn̈a loatra zen̈y fôtony olombelon̈o araikiaraiky zen̈y samby amin'ny fanan̈anaovan'ny Zan̈ahary izy, samby amin'ny mômbamômba izy. Ke tokony tsy handeha hangala tahaka. Karà zen̈y havitrinakà.